Diiji shi shooje shi ninya ma tanko manshun fushi kan ɓaanni tuyu fooroni wa weni. Tanko man-shaani fooro shi milammingirem akamm taran shaaru taran shaarini man shikeeni. Milam we shi weeji ar wani kirminjem elekui akam ɓam ɓilam shiryin yun shuran kiji milam shi yiji nim shaka ka ɓanni dan kau waani ɗakan shooje manshiko tanko kpadero nin we ti shirai ɓaanyi kpadikero. Ma kamni shira kuma toom layiko shiɓɓa li ti kokko, shooje shiɓɓi taatu kauru nshooro shikki mo raatun mo raatun mon wattu mon wattu wattun luuna ta toomi ta kuma toomoni shi mirijii <hesitation> mirijii peleu kam nin shinkkar manjani ti shakki kuma toom kam shinkkar manjami ti shakki paɗɗo ɓalalə